﻿Myani a shishi ganan ɗan ta ɓwan yatla wanɗang ma taɓa tlagani gai yan na garu ta Taraba, plato jos ma tla amma ba har giɓi giɓi vung nga iyangshi wos ɗan mə shishi a nga ɗan mə shishi a nga sema ɗaga vin kwagoni ka nombonyi hal ma mon gama voni nambang zuwa limi damgma voni nambang zuwa limi to se ma tu chigani zuwa ken.

se gədi ta wutu kai ba yir tlya ngən won ɗan wo gəm gə shi gon mən ga yin yan mə ta wutu to tun ɗaŋ a wuci mgəi to mya ma tli to se mə ta tli agya yayen ɗan ci gari mə ta sən ngaa mə fu tai ɓa sai da ya ke ba mə tu ngən fingənes sən ngəi se mə wutu to mya nən tsən tsən amma ba mə tu ngən fi ngənes sən amma ma gum kar dən tə wutu to ka su ngə sukar dəna? to a tul dən byalt-byalt mə ta tliɗi dən to dan mə tlidi dən mi nga gip kə ngab kən ngər won ɗan wo temakam ngai kə chop kən sə mai se məta wutu to myani mya yeli tu maman a tlya zaari ba yir gon ɗan wo ngatə əyaŋ to tun ɗan yi ci ngəi mya ni ma kab gəɗi, to myani kwa ɗan mə kab gədi to, wato ləb won dəŋ mya su mə wol ɗan a ca mya nəŋ mə tla taraɓes ngə di.

To de won ɗaŋ mya nən ɗan aca mə yel taraba ngəndi yani ce kə laŋ shi kə pəlato gos kuma yan citu nə mər ngə dənen won ɗaŋ ata ya shin mi tə dəreba mota ma tli masə ɗibtə səm-ənti məndi to ləb won ɗaŋ mə yel mə tli pəlato ngəndi daga baya gi kai ba ma man tlə <hesitation> ləɓi gon ɗaŋ. se mə sumɗi kar dən mə man cigaba tə ngətan mya tsən ta gəɗen ta məren,